ପର୍ତୁଗୀ ଶାସ୍ତୂତି ପର୍ତୁଗାଡ ରଶାସ୍କୂତି ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତୂତି ସହିତ ଗଭୀର ଭାଵରେ ଜୂରିତ ଏକୀ ଫାଡୋ ଶାସ୍କୂତ <hesitation> ବହୁତ ଜୋନା ସୁନା ଏକୀ ଏତିହାସୀ କୋ ଗିଲା, ମନଜୀରା, ଅଂଚଲୋ ଏବଂଗ ଅତୀ ରୁଚୀ କରୋ ଖାଦ୍ଯୋ ପାନିଯୋ ଆକର୍ଶାନ ଯୋ।